Rarakata, lalahana, buta mumulana. <noise> iyapake daraneme rarakakate, lalahanate, bubutate matamelete huam takni amba ambantie. Ya huwen asurura. Yasurura amtak, am ni amra aifeluman, sirayanane sisufute. Hate esa esate, ira ya huwene yasurudarane emeun. Nelalik ni amba, ira yasuru lalahanate, rarakate amate. Ira yasurura.